Njan kuxuu va'ó nii kuxuvao ndatuvau tuña'a ixteña tuu chi ajan nii nda'a kaki va'o iin xamo nuu iin nuu xunukixu, takamo iin xamate keo tikacho ndachiteomo chitomo iin nikatu jinuu nakiti nixmaña tuu teyuate ajan kunga ndata tevo'o tixnuu nuu nuija yuku nuu kixio, nuu kixite nii nixia minute njatio ndatatu tenja anatata tuu va'o kunu hi njaka kaxtu njuu nuu xinio inojau ilando xhinio tunux kato'o xava'a ko'o one njuan tuu juate une kaka tuu va'o ndenutu chituni une kakatuvao.